La scarpa è fatta di na suletta ca servi pi prutèggiri la pianta di lu pedi di la superfici comu lu pavimentu e aiuta a ammortizzari l'impattu. Nta la parti supiriuri avemu zoccu ammogghia lu pedi. Sta parti, nta la maggior parti di li casi, havi lazza o un sistema ca servi pi sigillari la struttura a li pedi. A sicunna di lu tipu di scarpa, ci sunnu àutri rinforzi ca sunnu funziunali secunnu a comu la scarpa servi.